Aminakahy manokana am kabary zany zao ai aleleoko leroa tsy mikaly maraindray reny, fa mikaly mantsana ndraiky ariva de efa kiasy.